واحد المكان لي كيخصني دايما نزورو هو النيبال فين كاين إيفيريست، عندي واحد الإحساس كبير أنني نوصل لقمة إيفيريست في النيبال، واحد الأحساس غريب أنك تسلق أعلى قمة في العالم.